Chi ña ki clavo aja ke clavo, aña kanonri clavo, martillo jan tá nrida naovanri kuchonria chí kuchonnria onka, marillo jan kuchón nria na chinri clavo, tabla a murillo, martillo jan aña tavanri clavo.